Alkofo annam buktula fil akil albiyakula fiddora annadum alaʼadi ma bakhit, bigdar biktul talateen dora fil akil haw shahriyyan fisshahar annadum alaʼadi biktula kan. Kan ma katal kula bigdar biktul tisʼin le miya alf fisshahar keda dannadum almabakhit.